Ya'a ndavaru arroz ján kenantenu kuii, chuu ndakenro nuu yuve'e kukenru yuu cha'á ndun kutu kenro arroz ján nduu uncha moli cachín venro ndavaru moli, ndakero arroz kekunra ndavaru arroz tekuyena koi ndakeru kutenan denro kuu moli jan ukenandero duu cha'a kue chuu kun kukenankero duu cha kuii chún, kuu arroz ndukuyijan kutuu kinan nderó kuu ya'á kuii nduku xakundu chavaru nuun cha'a kuii jan, ndakenro arroz nduku kuiján kuru kenro arroz kuyujan nduu, nduu nducha yañan cuchi kachimi ñaxuu kutu yakenró arroz kuyujan nuncha akue ñuun cuchi, oko kuti yakenró nunke nakenró ndun cha'a kue ñuu cuchi pero ikue kutuu ndavaru arroz kueján kenro tunana nui, kutu ndakenro un zanahoria. Yichi ndakenro kenan kneró, kutuu ndani nandero kutuu kenruu ndun nduguu arroz kuejan kutu kenruu nduu, ndun chún nikandu arroz kuejan ndon ka hi yexu arroz kuejan ndanin nanduxuu iyexuu yuu yunguu ndigui chún nuu aceite, kuu kenro arroz kuen nduu huevo estrellado.